Fangadio- ôhatra koa nandraha nisy tapiana nisy tasy ôhatra tasin'ny didipinesy tsy afaka regny asiagna itagnareo raha ampiasaigny magnadio rano regny sur'eau volagninjareo tsy aiko sur'eau madio asiagna regny, misy fotoagna koa zio asiana tsy aiko vitsin zany mbola tsy nataoko ndraiky zany matetika sur'eau ampiasaiky rara- asigny sur'eau igny rano alogna amin'ny rano misy klin paré edy tapinao avakeo.